Kafoko- maraina moa zany de sakafo masira zany no tena tiako fa tsy de tia mamy loatra ahako, <hesitation> ohatra ny hoe vary de asiana laoka na vary amin'anana ohatra de asiana laoka kely fotsiny fa masira no tiako rehefa hohaniko am'maraina fa tsy mamy, tsy de tia mamy loatra.